لو كنت أحب الحرية! كنت أبغى أكون عقاب عشان أطير فوق السحاب وأشوف الدنيا كلها، أو كنت أبغى أكون حمامة أسافر البلاد وأشوف أماكن جديدة، أما لو كنت أحب السرعة كنت أبغى أكون صقر عشان أطير بسرعة وأمسك الفريسة، كنت أبغى أيضاً أكون طائر سريع وأشارك في سباقات الطيور، أما لو كنت أحب الألوان! كنت أبغى أكون توكان عشان لوني يكون جميل وألفت الأنظار.